انا الشخصية التاريخية التي اعجبت بها هي شخصية كاتب وهو جورج اوروال واشعر منها ملهمة لان كتاباته تلهمني واحب قراءتها وتساعدني حتى في حياتي الشخصية لانو يدخل في موضيع جد حساسة ويعني يعرف كيفاش يشرحها